Biror korxol sodir bo’lgan bo’lsa menga bemalol aytishingiz mumkin. Balki bunda mening sizga yordamim tegib qolar. Hech tortinmasdan so’rayvering. Axir biz shuncha yillik do’stmiz.